Pos yo só mu cenzillu: tortilla de patatas, que la ralidá es qu'es estremeña, paella, gaspachu, cocretas, garvançus, pulpu ala gallega, calamaris fritaus, pan con tomati… i de postri pos fran, churrus i tarta de Santiagu. I te digu que la genti queava conhormi i volvía. D'essu estó bien ciertu, porque me se da bien, la verdá.